Mah ga kal nmwahah ga wuliyari ki mada ati ga lukiwa kara kal nmwalari, ki ngani taka tarbi nnukha tadi kah tarbiwari a nji ngani magu lifiyada ati gu kul nkirada ni, daka luwali ncha dadika luwaliwari. mah gu lukwa ki nati njiryarari dadiga luwaliw sai miyarda anta nzi luwalida toh gur lukwa maƙur guna lifiyada ka kal mnwalaui. Amah mugulukwa ƙi na bdaklakah ti kini ka tarbiya. gaga luwali afiyada, toh maga lifayada gahara <hesitation> gah msira. kamiya ga wutu nmwa lah nati miyajiri anzi duku ama mah nmwale ati gara kitiar akwa tsiya nmala nvunkha, akwa tsiya nmwaleh. Toh garkuti ka lukwa grah na susai ati magu augabala ghrni tin tsu bilin bilin tin gah sini tin ɗum kata trah. Amah magadi sini tin ɗam toh ankha gar kurti ka lukwa makar. kamiya dufiga nam kar akwa chah madan kyarwa. Gansifi grani sifi ƙah pajirnkha saita hara kukari kata vuncha akwa sili. kamiye dama tita thata afiyada tarbiya tadi sindi trabir afiyawa tadi sim kumiwa amah ki nati gur lifi. Toh tin mayada pala alai, toh nkwani a tira kata lukwa galam kata ƙusi nmi kata zuziri kata nala nmatipi. Toh ngani wallah gan kalmi <noise> toh tadah vuukha akwa siliwa. Ama maki tati guluwa ama tirabiya adwa kirdawa nɗadi thliptalada tarbiwa. Toh ngah lukwa tinga da bwan gapani bzinah. Shan ndah kal nmwalah kata wuki nah jirati kata lukwa kata yu nmwala kwa. Amah maga pilah tin kel- kel banza dugu wutini tak fimal. Aa madankyar lakan tswa dama kwadai da wutu ki ndir ginah tin ɗa palah dara bara nkwa da kada ƙuta. Toh ashi nkwani ndar gina ngani tiga wulni ngani. nmwalani an nthlakurni si wutu suka ka miralan mah tak sifiya dah, sai sutu miyini palah. Toh dama tin tigara yu nmwalah ati gu nmwari, ati gara thlawa tidani, andi palah kagu lulgu li kagu thlawanmwal, nmwala laka gawati nmwalani da nzi ta vidugu daka salini, zuku ka salni gari pal nmwalan nini miya sudah. Zuƙukah sai gari miya suda nmwala nini miya nfur. Toh mah bzinkiyar na ɗuɗa kah lisafi mah tak tira taditla jak kah afiyanda ƙarawa